Kafe mi ɓuri yiɗugo. Juɗu haakonyobboyn kafe ma, namu ɗe nden naftira e ndiyam powɗam kawtida kafe ma. Yaru kafe ma nana belɗun.